La qa'sa taqee' ke nqak'ux ree' wila k'eh re' principalmente re' laa la qa'sa nqak'uxum reh cha qahka'ya kurik según riq'ar naq si nimama' pues re'ee nqak'uxum k'eh laa la zanahoria reh reh nqa reh qak'uxum eh reh chi chiqahka'ya bien pero wula ar janaj riq'ar naq ar si ninooya ke reh walaan walaan reh nqaka'ya bien pues nqak'uxum joxomaj wa'ak je'laa k'aatlam hee me acuerdo han riq'ar naq si nituut chak'ux k'aatlam wa'ak ke wuche' ra'man awah naka'ya pan oqum porque rib'an re' ke aq'awach pues chiwii' ransil reh tika'ya kurik reh man nala' wach suutz' wach qa'sa taqee' chak'ux wa'ak joxomaj re' je'laa k'atlam reh naa ka'ya bien reh pan oqum y je' ak'on taqee' ron'tii naq'aram keh chikik'ux keh man ka'ta pero ree' wula qa'cha qa'sa taqee' han je'tii nik'ux la joxomaj wa'ak nak'uxum zanahoria naa wula ar janaj je' naq'ar nak'amam cha naq'ach waakax reh vitamina reh aq'awach porque re' re' nrib'an aweh re' reh naka'ya bien nak'uxum je' kar reh chiye' raansub'al reh aq'awach y reh re' y nacha'jeem ar va reh man mantiwii' k'eh je' pan sib' reh na nacha'jeem sa aq'awach reh nawura kurik ja'ar